أقدم هواياتي يا أخوي كانت بنتبتلي هواية كرة القدم، كنت أعشق تلك هواية جيدا وبدأت أن أمارسها عندما كنت طفلا صغيرا وكنا نلعب وكلنا كاطفال صغار، كنا نلعب في تلك الحارات بتلك <hesitation> بتلك اللعبة وكنا نحبها جيدا.